Lu crivu è fattu cu na riti chi havi li pirtusa chi ponni essiri chiù granni o chiù nichi, dipenni chiddu chi s’havi a fari. Quannu mittemu li cosi ca si vonnu annittàri, pi esempiu lu furmentu, li cocci chiù nichi cadinu e chiddi chiù grossi arrestanu nta lu crivu. Perciò lu crivu si usa p’annittàri e separari lu nicu di lu grossu.